Ny kolon-tsaina ny Rosiana ndreky koa zany de resaka didy jadona avao la vao miteny hoe <hesitation> mpanjaka igny zao tsy maintsy atao fa lavo manohitsy aniny iha da tapaky ny lohanao ary tsy afaky hanao akory ny fianakavinao na <hesitation> hotapay imasondro lohanao <noise>